Ny sakafo tena tiako ndraika nefany lafobe dia henan'omby, dia henakisoa, dia akoho, dia laoka mazava ho azy nefany a tiako ohanina izy nefany a amin'ny vidiny lafobe dia tsy afaka mihinana anazy loatra aho.